وبالطبع من أكثرالأشخاص المؤثرين في الحياة, <hesitation> هي أمي واللي تعلمت منها قيمة العمل الجاد والصبر, وكذلك والدي كان دائماً يشجعني على تحقيق طموحاتي, وأهدافي وهذا عطاني دافع كبير عشان أواجه التحديات وأتغلب عليها, وكذلك خوياني لا أنساهم.